Men birinchi navbatda marshrutni rejalashtiraman va xaritalar olib chiqaman. Zarur kiyimlar, poyabzal va boshqa jihozlarni tayyorlayman. Suv va oziq-ovqatni zaxiralab, tibbiyot to'plamini ham olib chiqaman. O'zimni <noise> fitnesda tayyorlash uchun mashq qilishni boshlayman.